Pues juech dun na i'ixë mët'skë mëdyëj queso nai'ixë yë queso tët's madë yë queso nëbë kapch dun madyu queso dun i'ixë.